ata bae daku'n kaka sot delap ntangis ngasang'n, hitu gelang keta. Eme delap hia tong nganceng deko anak manuk, nganceng deko ende manuk, nganceng kole deko kaka lewe, gelang. Ntangis ho'o hia gelang keta delap, eme ata ata bae daku'n hot beheng keta lako'n kura kura. Kura kura ho'o beheng lako'n eme paling lambat hitu kura kura ho'o beheng keta. Nia te mendo ba mbaru'n hia eta mai pu punggung diha. Eme kaka bana kole mungkin manuk kole. Manuk ho kole hia delap kole'n hia toe ma lewe'n. Toe manga lewe'n hia delap, delap ce koe kat langsung da'et delap ce koe langsung da'et. Hewan kole ata paling gelang ne hia ikan. Ikang ho'o one wae ita manusia kat hia langsung. Mora one watu langsung gelang keta mora'n. Apalagi ikan ikan sot mila one wae, wae tawar so'o hitu jole mila da'at ikan. Eme hitu kole bana hewan ata i gelang naung, naung ho'o kole gelang hia eme deko lawo hia gelang, gelang hia keta. Mburuk diha kole gelang, gelang dapat ne lawo. Sehingga eme lusi lawo ge- ceko olo gelang hi meong ho'o langsung dapat lawo hitu. Sehingga lawo ho'o rantang daat hia eme nggo'o ita kat meong, denge kat suara'n de meong rantang, hitu kole paling gelang.